Lesdi Polan ɗon mari wakkati laatii ɗum Meditereniyan nde mboyo ɓe ngoodi ƴawol pewngol e setto poowngo e ndiyanji nde deyyaaji.